<hesitation> Gny fagnova gny maha izy an-tegna zany, igny zany laha amiko e mitombina io fa asiako condition kely de le condition hoe miankina aminao e tompony le izy fa tsy <hesitation> azo ovaina f- tsotr'izao fotsiny, laha manahaka anao zao tianao hiova de afaka ataonao mampiova an'igny fa tsy olombelo hafa mihitsy zany no afaky manova an'iny fa tenanao samirery.